To, Andami zey kaŋ yaŋ goono laabo ra, ayga ba araŋ ma di ay se. Hayo kaŋ iri goo te, tamey no ayga ba ay ma laasabu nan kaŋ ay daray araŋ ma hinse ay se aho; ay wo araŋ zanka no. Araŋ di, ir gonda Taamu suusu, taamo din suusu no ir ga ne ase. Kuma iri gonda Taamu dan Malabi, nidi wadin yaŋ kulu Taamu yaŋ no, iri gonda Taamu kaŋ gonda Kuuru kaŋ gonda Kuuru, iri gonda Taamu kaŋ se i ga ne Mukku Fulan wane araŋ gan bay. Taamu Mukku, Fulan wanno a kulu Taamu yaŋ no, sannan kuma ir gonda Taamo din kaŋ se i ga ne Dan ka haw ize. Dan ka haw ize araŋ gan bay taamu no. Ir gonda Taamu Rooba wane, araŋ bay waŋ kaŋ kaci Rooba wane. Iri gonda Taamu Taya Taamu, araŋ bay araŋ gan bay wala? Waŋ kaŋ yaŋ koli zey ga dan ka haw, ay Taya Taamu no wadin kaŋ yaŋ i ga kuurey din dan ase ka te. Sannan ir gonda Kuuru taamu, araŋ ga bay mate kaŋ Kuuru taamu goo da manci kala day ay ci araŋ se. To, Kuuru taamo din, araŋ bay i te a se korfo ze yaŋ no kaŋ i ga dan ka bora haw d'a ce g'a. G'a no a si funu. To nga nda Taya Taamu kaŋ koli zey ga di ka haw nga mo zurey m'a g'a se no i gan haw ngey ga don ama si funu ka ka koma kaŋ m'a g'a a se. A se no.